هل يجب على البلدان إيلاء الأولوية لاستكشاف الفضاء، أم محاولة حل المشاكل على الأرض أولًا؟ البلدان لازم توازن بين استكشاف الفضاء وحل المشاكل على الأرض، لأن الاثنين مهمين للمستقبل حل مشاكل الأرض مثل الفقر، التغير المناخي، والتعليم، ضروري لاستقرار البشر وتوفير أساس قوي للحياة بس استكشاف الفضاء يفتح فرص جديدة، مثل موارد إضافية وتكنولوجيا متطورة، ويساعدنا نفهم مكاننا في الكون بشكل أوسع